Onre inixu kutuu anguu yii ondujutu, natual onduna kutu taka kutu iho cucaracho akuta atuu, anguti nduada ndatiu nuu ye'é onredendu ngan yonturtu yenguo na'a kandu tuna tuye'e ndako nduna'a.